Zlə uzina han tə nəgh kanuraina kana uzini nahəŋna kana ko kakegh ɗe vita kanuri gol kana ko agaɗe laŋbiniya ha korna a'a ai aŋ bog kaza laŋ bama na nayiŋ aŋ yarwa ah ko aŋ bama ɗe ko aŋ konduga ɗe, ko aŋ yarwa ɗe laŋ mbini-laŋmbiniya ko kakeghe gwaɗa taŋ hanahŋ inanu amma namuŋ la gwozo ina həɗeka kana vita zləɓa ina hana kaghe da farata koro ko mena-mena eh gashi-gashi nede kor kana gina ko-ko neɗe-neɗe gina kaka ɗughwan gwaɗa sənaka gwaɗa faraghvu tsa aghŋ aghŋ ina gəŋ gina zugunin na aghŋ ina dzowaɗ gina, namuwa namuwe kor gwaɗamuwa aŋ ghaŋa muwa, sənaŋbol na a'a amma rufa asiri <hesitation> laŋmbamuwa haɗu kova gwaɗa sa zutal gol gwozna kana tapa-tapa kəni nəghŋta kana namuwa la gwoz namuwe dza ghaŋa muwa, laŋ hambakzlana haka tə nəgh uzinaŋ hambakzla kanu tala-tala dzodz-lo həma nəhəŋ dzodz mandawa namuwa ni namuwa tə nəgh kəni kullum ko mbet vuku lala, lablal daŋ mətak sai dza-dzal mena-mene, dzadzal mena mene, dzadzal mena mene, dzadzal mena mene, dza-dzal mena-mene, amma nəhən tə nəgh kəni ba va təghva nda həŋlo, həval-həva ndaghəŋa va saŋal tina da mahga hahəŋ da korna a'a laŋmbayina na yagha <hesitation> anaŋ kwaral la həb huɗna apəsahəŋ aŋ kəma təŋ. Sallah kəbga sa-sakwor kana va hin mivəŋa taŋ nahəŋ ye la dif təhəŋ səkoro aya tapa-tapa, səptana a'a aghŋ laŋ-mbaɗ amma namuwa zuta gol luwaya sa mena mena ashe neɗeka nahaŋe la dzadzodz tund kaya gina ghwək kəf'kəsalo dzalo aya ne mog namuwa-namuwe ko mbete ko la guvagh ɗe, ko laŋ-la wagga ɗe ko laŋ hambak'zlaɗe ko mbet vita lamruŋe na ko laŋ wal-ɗe lamuŋ-lamuŋ talaya laŋ-mbagh-laŋmbaghiya koranta gwaɗa zakəghva a'h kow-kow kabəga inahana laŋmbine gina nda koɓ laŋmbini a'a gavastal da vəlini a'a ko ah kaza buwo nayana ɗughwanbuwo naye tə bargita laŋ-laŋ kanna tənəgh kəni kana nahən dow nahən vita, vita ha aŋ kwah aŋ kəmagha, alfaŋa kwaha aŋ kamagha na kana laŋmbataŋe nəgha hən laŋmbaɗ ko va aŋ yarwana kan vita lablaka təbga ko unde tareve taravaf al kanana lablaka guka ndiɗ to undu vita-vita nan-nagha hən laŋ mbatayiya to take da kor həŋ aghŋ-aghŋ ne sabka da mone ne mogl ahdini agh-agh inna mogəlo amma namuwa ba ah indaw ne sənaŋ nayiŋ ko səŋ-sənaka ma ha da korna a'a aghŋ-agh inna monulu fa kaɗa da mogka nane sənaŋb yaɗu ah ndiɗa ka taya ba sənaŋ biwo ka naya. Vita ndida ka sənaŋbiw ka naya haka ɗow kor gwaɗ nda kagha agh ava mbaka lu namuwa la gwozo hadu lamuŋ hamuwa ɗow nayu. To negh inaha ne ka dadambuŋ dof albarka aŋ mamuwi gul zakaghva ɗughwana ne ɗughwan bu, hassada gulen ɗughwan buwo amma nahaŋ ko keghe, ko umme te wummaheŋ kana tə vita nda la mburuku, lakol mburuku, ko faɗe-faɗ-ka ko nuwe mogka vita tsaɗa-tsal koɓ aghŋ umme da umma, uzaŋataŋ ko zug una taŋ, ko makwa taŋ, kana kowa saŋaɗ tina kowa ko dubu hesamsake, hesamsakaɗ ma kwarawaŋlo, ha-hal kwor guleŋna a'a mena ɗe ndiɗa mburukina ɗe eh da seŋabta saŋa, meɗaɗ guleŋe ha mburukinwo haɗu kowa dai-daiya koɓa da saŋeb kəni to kəgh gulen kwaraɗan-kwaral wurka, ko keghe ga koɓo pəse-pəska, sləwitghaɗ kana vitaya koro, ko wumme da umma zuguna maɗna aŋsa dub-hesa, dubu hesamsaka hesamsaka kəɗi gawa aŋgasa dubu hasamsaka-hesamsaka gahen nda yayiŋ gashi ha koɓ avlaɗu, sənaŋbi inna da moniyu ka, kagi ndeɗe ɗa aya haɗna vita haɗka ndeɗe, haka ndeɗuna haka korna a'a haɗi ndeɗuwa ko dubu ghwaŋa na vəlawaŋ haka koru re gi ndeɗe, ko ha namu, nayiŋ kur man-ndaya re, ha nayiŋ kor man-ndayawo, ko vita puta-putal tsaɗ koɓa da saŋaghka sai səŋaka naye kana naye ɗaha dzoŋ gi nda makwaɗna məna ɗoho, yaɗa ɗohyo neɗe ɗoho unnda koɓo neɗe gu dzagha koɓa mota dzebayiŋ nda səkaghayiŋ undaɗ guleŋe koɓ ɗowi da vəlanta. Ɗahaɗahi tala kana fafayo unda siɗe naye ɗohi kana ankandiyo naye ɗohaɗ kana ko ha haɗka konə moŋka ko ha slanagh sansinaka ɗoh dzuŋ ko sənankawo ko nuɗe sai nagsaka vita tsada tsal kobo-na sai səngab sangak amma namuwa ta nagh ka mogal mandaya haɗ namuwa magal kow daravini, daravinima la koɓo zɗlambini ko daravinora la koɓo zugnamin ko daravinma la kobo haŋ nedavra kobone da vra mba kanata taghaŋ ma mbakita nahaŋ ma kanamu kor la gwoz to nana neɗe bew haɗin kaewo unda tanana naye ɗoghuna naye ta bargita nahaŋ kana ɗowee dzukatan ton manva kwara marakw ngne korka toh neɗe toh makwini har naha dzuŋ haisa dza wab dzawa habla kobo ngne guleŋ unda makwini magamagahaŋ kobo mota ndoɗe lablahaŋ kakɗa han uwma dzama sasahaŋ, satin guleŋ həisa fite gulaŋ gu vrata sah hamayin guleŋ ai va vra guleŋ sapta gwada wumana ke guleŋ ai səpsa la siɗi da wumta makwa maɗ gashi ha kobo guleyo puta-puta mag dzat kobo maya wumaya guleŋ sabsana va vra haŋ fi koɓo guleŋ kagi ndaɗe aah wo vita wawata kawo wa nulkwava taghna gaskiya ha kobo avla ɗo kaka əya ne gədamono vita gwikur mahaŋ na pəlam-pəlama gahang da kor makwa ɗa guleŋe makwana ta kəmaɗa vita slaslaɗa da wumama da stakol haŋ miyo aya dara vita hay stakol ha haŋ da vutu ma kagi nɗoɗe tala kagha. Tala makwagha nahəŋa, laha siɗ kana ufaɗa hutafa məkwa avla taŋa guleye gabaɗaya sai tsakaladalkoɓ təhəŋa, kəgh tala guleŋe zlu-zləghaka məkwagh tala shikena həna hən da tsakol koɓ makwo, aya naye inahana da tsakol koɓ makwo, aya naye inahana ai vita ma nayena dara kagh tala makwar laghna kana vita maga-magaka, mahən vunvəlaka tala, hesa təhəŋa shikəna gun nahəŋ inahana amma naya maganal tə makwagh ta ŋa maganal tə makwgh hesa, makwa həkəni sai kəɗal gaba daya tsakalal koɓna aya dai-daiɓ nayu ai gi ndahaya a'a mandayee mog nayiŋ mandayee mog nayiŋ aŋ təvayiŋ maŋ inaghini bewo aŋka, naye kəgi ai ɗughwa na inaghini, unnda siɗ ko haka nda naira kana vita slə-sləɗa umma makwagh kena ashe ha gwaɗa ai haɗ koɓ avlaɗuwo gwaɗa dzeb pəs təli tsots dzawa, wa-wa-wana ashe kəghi ma mog kədi inahana, tsakol koɓ kənina har magana kəni kanya makwaghni ba sai sabkəni tsa dzawa guleŋ ko kuma labal ndiɗa taya aniftsa dzawa ndiɗa təya ndiɗata gaba daya sai sanaŋ-sana kowa makəni, ɗughwana ina mog kəghni na ma nayiŋ kana, ma da mog, mandaya yiŋma ɗowi makoro naye dowi kəna da kusali uzinayiŋ kana slalayiŋ dara apsal da mon tana gwaɗna inahana mogal, mala kakef lahana mogna kana, vita tsatsukwa umma fal ina da tsakollo, ko dubu ghwaŋ-ghwaŋa ɗe ko dubu hes-hesa ɗe, ko kwadeghaɗ dai la slənta dadini səŋaɗe Tsaka-laflo, ko immi ko uji da səkule mol ndeɗe, gulen ha guleŋ a'ah makwa mene wawuma makwa mene magana-maga kariya sam haɗ-dubu alfayamsaka səkwanal inahana ina hini kanaya a'a duba inahana skwanalo a'a vita magaɗa magal kariya magaɗamagal kariya da ɗafagha səkwaɗa səkwal dughum, səkwaɗa-səkwal tasa zə ɗafa zalənmbagha, kopa sətimma ni, səkwaɗa səkwalo lablaka səskwa-ka inahana uddagha, sərita ghaɗe aŋga faɗa-faɗa kopa sa tima ghaɗe vedza tsuhraghaɗe, vita da ɗafa səskwaka li butagha naya, naye inaha, haka da kurna a'a sai səkwai li ina-ina tsuhra ah guleŋe sai ina pəgha karii sai səkwil maŋ gol maganat mene sai magil tə yaɗa haka da korowo səm dai-daibu unduwo kaɗa gugela nahaŋ nda koɓ təhəŋ makfa sənakawo haka dakarna kaza. Vita dək inna səkwaɗalo <hesitation> inahanagha səkwaɗa li dagha nda magha kwarantakana a'a ai dara daɗa aŋ makowa-wa-wawa ai kaza-kaza maganalo ne maganal na ne gol da magi ta yaɗ man mandani? Kə kwarantaka nja njaka dzamma məhgagha tsakala-tsakalaka koɓo guka da mogo fiye nda unnda magana-maga taya ma, to zugunhamuwa ɗakana lasiɗi dowte umma. To aŋ kəg gwaɗa koɓo, koɓ kana koɓa da umma, koɓa sadaki təgwdo sai dubu ɗari həkna gol ɗakana kana, to lasiɗi ɗogh dzoŋa, ɗowka da umma kaɗa dubuwagnaɗ <hesitation> dubuwa-ghaɗŋ inahana həkənamsaka kana, to guka da pəgh tə sadaki ne da monka ndaɗi haɗu, amma vita pəghabol koɓa sadaki kadawo labtalaka pəsata, amma lasiɗi labe kana va pəsata ko dubu ɗariye pəsal kana sənata, ma unda siɗ ma ko kaŋ koɓ ma da dzəbna dəhna ah aŋko graɗe da ummana kariye dotsiyiŋ aŋko, aŋko eh təpəs zəɗala dubu velaɗuŋ-velal dubu ghwaŋa, aŋ ses ɗok guleŋ ko eh sabsa graɗma vere da veratal umma guleye kuma aŋkwe dotsi yiŋ unnda siɗ, kap kakaɗaka taya koɓya kaya ne kə koɓ da tsakaluk da pəgh sadakiyi ha koɓ da tsakaluku kaghni mihaha kwarantak kəni a konu aŋ gwaɗa aŋkona, ankwe dzebka doz mahga zəɗal ne? Aŋko be dzebka doz məhga zəɗaluwo ha gwaɗa nah sai konu mbet wumma sai tsai tə aŋkowo kariya ghaɗe mbazab ka, gugakak, səɗuka tə vaya labka ndeɗe, kəkəɗalini səbka amma ko mbete tə umma sai maganai aŋko naya be inaha nu nayabe-ina-ina da monku, ka tsakolka kwislegha kova-kova dzoŋaghe mogka kana dav-vuku dzawab-dzawaka dar.